Na cuaih já la ni muo muho záh yiá muoh tau muoh já la uh ñi, muoh-muoh-muoh-mouh yiáh muoh báh mu mouh áh la joh uoh có cuoh, cuoh como áh muoh ain bu joh, buh dó cóh aig tsá chía, tsá chía cuoh có caum joh shía la zaih de cháh lain bain cou chi do laig oh tsáh chíah já láh cuóh có caum, ko caum tsi áh jo meih tó, báh main báh náh laih-náh laih náh laih tau de laig yia de náh laih tsa lain lau mjo áh cha lain ain ñá joh zóh sain búh tain muoh tain muoh bi jo cha lain muoh maojn jo chalain jo chao aih jo deh antes gi laih cóh cuoh déh main cha lain li-li tsá cuoh oh ain shiu cá paih. Ain ni buoh de joh main naih yieh áh-áh cuo-cuo áh aih mein tóh jo áh joh buoh tóh chai muoh tauh go muni-muni taih shiu có muo tau jo-jo go tóh laig ká tain láh buh deh muoh chá buh do tó cáih buh do jo aíh búh dó cóh ñáh gi oh có shiu ca pai caum-caum main tzá tóh muoh yiáh ko muoh tsáh tau jóh jálein muoh jó main cuaih joh cuo dé tó tsá chai ko ñi cu béh main yoi chia mü chia mü tsai ñi cu be jo cu la buoh cu la buoh cuo de ku sóh. Color cháh jo-jo caum do ji nim muoh fu caum de, jo main-main-main antes gi lá máh tau do jo buoh óh. Buoh óh cuo do jo-jo-jo, buoh oh ko buoh cuo do ñi cube dho jo mian yoih do buoh oh ni co noh muoh uh buoh muoh-muoh ni buoh ko déh muo jo mju gí oh áh fu-fu caum dhé áh gá máh fu déh jo-jo nain shie nai-nain-nain cuoh doh jo cu la bá shiuh ca pai jo main yoih sóh-sóhh shiu ca pai kó puo pai cuoh dé go muoh forma chah-chah tau dóh kóh chá aauh muoh mu yoig kó có noh naig ni cóh noh naig taih ni aig no naih¿g jo jaúh muoh, oh kó áh jo muoh forma-forma cháh au do kóh chá já la áh gíe mah déh jo main yoih joh-joh cha la chiuh oh de cháh éh yíah, cháh shiu có taum naíh muh muoh nain guin áh naíh chiuh muh jo-jo tsá ná cu lá-cu lá záh-záh éh muoh noh có, kó búh laig shiu ku láh tsá náh muh ni náh fu líh chin do góh éh có. có buoh róh cóh li chin jóh, oh háh jo tain jaig ku la de jo-jo tau de joh muni náh shiu müh aig ni buoh jóh cháh tau do naih cu-cu para que có la bá tau déh. Chá shiu buoh shiu có hora cha jo mu ni laih muh mu ni báh tau de mu nih, mu ni laig jo áh óh- jo áh óh déh jo aig la oh muoh tsá.